ممكن تقعد ساي اه ممكن تكبر ممكن تخليك جادي شوية خلينا نشتغل يا خي أقعد ساي عليك الله يا خلينا نشتغل دارين ننجز ياخ دارين نخلص الشغل ده ياخ زهجنا زاتو ما ممكن معاك إتا لا بترحم لا بتخلي رحمة الله تنزل خلينا نشتغل يا أخي إتا ذاتك اشتغل شوف لك شغلا أشتغلا يا أخ بدل ما تقعد تتعابط فينا كده ما ممكن